सिंक यी आताच्या जाग्यान महत्वाची गोष्ट असा। सिंक म्हणजे आमच्या भाषेन पि, आमी तेका पियें तोंड धुवपाक उपयोग करतोव। पी येह खूप प्रकारचे अस्तात। पियें सगळे आयदाना धुवपाक वापरतोव।